மன்னிக்கவும், படிமங்களை உருவாக்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. பரபரப்பான நவநாகரிக மாவட்டத்தின் மையத்தில், உயரமான கேட்வாக்க்கள் மற்றும் கிளிக் செய்யும் கேமராக்களின் கூச்சலுக்கு மத்தியில், பர்னபி பட்டன் என்ற. ஒரு இளம், உறுதியான வடிவமைப்பாளர் நவநாகரிக உலகில் புரட்சியை ஏற்படுத்த ஒரு திட்டத்தைத் தீட்டிக்கொண்டிருந்தார். அவரது படைப்பா காய்கறி சேகரிப்பு. முற்றிலும் உண்ணக்கூடிய காய்கறிகளிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட ஆடைகளின் வரிசை.